Nuk ke qenë një mik i mirë për mua... jam ndier i injoruar dhe i lënë pas dore kur kisha nevojë për mbështetjen tënde. E di që të gjithë kemi momente të vështira, por do të kisha vlerësuar pak më shumë vëmendje dhe mirëkuptim.